افضل الجبال اي لأن اني من محبي التسلق و استكشاف اي الكائنات الموجودة بالجبال اما البحر فعندي نوع من الخوف من انو اني ادخل اعماق البحر.